<hesitation> ma ma samangi <noise> ma samangi kodi kodi rau ede re sambariki sampariki re samangi kodi kodi rau iu ku sambriki au walip misa kaina <hesitation> nggoncu nggoncu rau deka sia re ngemo ngemo reon ta awa aop pahu pahu dou rau kadang padaha kan sia kan sampu ya siakan sampu aka hidi hidi ma sampu ku nga hanu kai na <hesitation> na ntangga ntangga aka baju komi aka aka <hesitation> sarubu sarumbu di ngemo ngemo kain ede de jiji romoa aka samriki sela si sambriki re ka ima <hesitation> jiji rau aka <hesitation> samangi re aka karawo rau soalnya karawo ka perna ka ima eda kan karawo karawo ke ngaha ba ngao sih tutan na re wara sih ese aka kataba <laughs> aka kataba uma ku re de bausih ke cou wara mpoa kai tutam mpoa sih lao wara sisa ra'a ra'a na reni <noise> ra'ana labo labo <hesitation> au ngarana re rima na reni riman stoi sto'i waur sisa ngaha ba ngaha ba ngao kanya pala wati ngahan tutan pala kan waur hina ra tada ra ran ede de samangi sih ka ima kone lo kone ku <noise> hibi si bibi sih bibi sarumbu sarumbuk sih eda ku karawo ra ngaha ba ngao re ede <hesitation> ede paling ma samangi ka ima edaku re selain ede si kako rau ni kako kan <noise> kodi adek eda kako <noise> samangi lab'o hanu rau karoku rau ka ima sarusa ade ku karoku karoku ma sa se re re karoku jao doho re ede sarusa adek ere rau re karna sia kan ngaha ngaha msampu sampu kan sia kan aka kompe sampu sampu ku di <hesitation> tempe tempe ro kaina hanuna aka sampu sampu ede jiji adek ka ima ede ti sukak ku <noise>